आरी ना तो कईच्ये भई, गणि प्रकार की आवज। कापड़ लकड़ा-वगड़ा काटनो की आरी आवज। उकास अपन लकड़ो काटाइच, न काई आरी आवज। उकास अपन काई लोहोन शह्रीयवज्यों काटाइच। तो गर्नी प्रकार कैसे आ रही तो आ वाईड़ पर अपनों होगा ये अपनों कि ज़दध मालूम नहीं एका बाराम हज। ये सब तो भी लोगों भीना-भीना प्रकार के लिए रहज। अपनाथ कही नहीं मालूम एका बाराम हज।